so a wodi hete lantarki a sudu maa sai ɓila fankawa ma e dow, nden ndesoɗa omtirngel nge e les